Vastiguq ummaq mullõ mõnõq sääntseq hussiq ja vaglaq ja mutiguq. Noh, ma ei tiiäq, nä näütäseq nii võõrastavaq vällä, nii tõistsugudsõq ja imeliguq. Noid nigu es tahtnuq puttuq.